Mushuk yoki itga ega bo'lishni afzal ko'raman. Mushuklar mustaqil bo'lib, o'z vaqtlarini boshqarish imkoniga ega, bu esa ularni parvarish qilishni osonlashtiradi. Itlar esa sodiqlik va mehribonlik bilan ajralib turadi.